Jää e re fáá’ra e jmí’ re lɇ e ngý llǿǿ’ kö jó ñí e xin avión jö, e nɇɇ re fáá’ra jö e jia’ ä’ nára jmí’ <hesitation> jmí’ ba ‘mý’n jmⱥⱥ ta ejö, nⱥ ro rá xa e fⱥ’tá’ e xin motor kié’ e la xen jan dsa re fⱥⱥ’ra jö, tⱥⱥ’ jy my dsí, jy my póó jy mý jý’ ba ejö x <hesitation> xa kie’ ejö ba kié’ kkö ñí e la re lí fó’ re jmáá tá re fáára jö nɇ xa je <hesitation> xa kuⱥⱥ, kié’ kuaⱥ jö ó tü ‘no ñí e kuɇ lyy’, kuɇ lyy’ jö to je jö Jó re fáá’ra jö nɇ a jia’ nera jö xi e jmⱥⱥ ko fó’ e jia’ ku tⱥⱥ’ ejö jó kuⱥⱥ jö, jia’ bo ro’ jé jmⱥⱥ tá je <hesitation> fa’ je je je ó motor kie’ jö kiä’ ejö jö ⱥⱥ kie’ e kuɇ ju bii jö e re lɇ jö e dse wyy lla lló’ jö e ǿ llǿǿ.